"الخوف من الكلاب مثلا كنت بخاف من الكلاب لأن هي مرمية في الشارع ليل ونهار ب <hesitation> بتحاول تخوفك طول ما انت رايح أو جاي دا بالنسبالي كان مصدر خوف وواجهته وعديت من جمب الكلاب ومعملتليش اي حاجة مبقيتش اخاف من الكلاب دلوف"